E toko utkomi wa tamichanjani umo wa mitalaka. E <hesitation> toko utkomi wa tamichanjana doko sali umo wa mitalaka. Mii idano, mii umani mii bija umo chere, <hesitation> mii bago chere.